Mbúute he nda yaa hana agaŧ a inifersite we, wima gíni fnboonji nan filli ma we gí. Anan ŧag garaŋ ma gjif, gsibi hamma agiti wima raaman.